أتوقع إني أتفقد هاتفي حوالي ثلاثين إلى خمسين مرة في اليوم، يعني أحيانًا أكون مشغولة، وأرجع الرسائل، وبالسوشال ميديا الهاتف صار جزء من يومي، ولازم أكون متواصلة مع الأهل، والأصدقاء.